ہاتھی دی سونڈ اصل وچ ناک دا ہی وڈیا ہویا حصہ اے۔ ہاتھی سونڈ نال سانس لیندے ہن۔ دوجھا، پین لئی سونڈ نال پانی چوس کے مونہہ وچ پا لندے ہن۔ اک وار وچ قریب آٹھ دس لیٹر پانی چوس سک دے ہن۔ تیجا، کھان لئی درختاں توں پتے تے ٹانیاں توڑ کے مونہہ وچ پا لندے ہن۔ پھل تے کان بھی سونڈ نال اٹھا کے کھا لندے ہن۔ چوتھا، چیزاں چکنا اتے ورتن لئی سونڈ نال بھاری چیزاں جیویں ٹانیاں، لکڑ دے ٹکڑے چک سک دے ہن۔ چھوٹیاں تے نازک چیزاں بھی سونڈ نال پھڑ لین دے ہن۔ پنجواں، نہاون لئی دریا جاں تالاب وچ پانی چک کے اپنے سریر تے چھینٹے کردے ہن۔ مٹی جاں کیچڑ بھی اپنے سریر نوں کیڑیاں توں بچاؤن لئی لاؤندے ہن۔